<hesitation> nikwenene inje ngikiriraya indi abandu ibakendikolesya ebyuma byakalimagezi eribya ibakongera okwamibere yabu eyabakatsumbiramu. Ekyerileberyaku, kale inje nginje isibirinahali, wanginaghenda okwa Tiktok. Ghukaghenda, etiktok ni- nimutimbaganu owe- owebyuma ebyakalimagezi ebi. Ghukaghenda iwahandikamu ekyindu kyosikyosi ekyaghukanza eritsumba, emiringo mingahi eyabakakyitsumbiramu, ngokubakakyirya, neryo ahunahu bakalhwehu ebikulethera ngokubakakyitsumba. Kuwangabya isighukyasi, ahu ighukendikyigha kandi iwakyitsumba kandi iwakyithoka. Neryo inje ngakiriraya indi nikwenene abandu ibakendibya ibakakolesya ebyuma byakalimagezi ebi eribya ibakongera okwa okwamitsumbire yabu kundi eki- ebiro binu, ekyihugho ekyathulimu obulikyindu kyosikyosi kyine okwabyuma ebi. Kyiri okwiwe erighenda iwayakyirondya, iwayarondya ekyindu ekyaghukanza, iwakyihandika omwabyuma ebyo bakabya ibakakuletherakyu.